सौदी अरेबिया खातीर अरेबियन पेनिन्सुला तळो। सगल्यां प्राचिन संस्कृती पासून सुरू जाला। <hesitation> शतकानुशतके या पेनिन्सुलान। एक प्राचीन व्यापार केंद्र म्हाणान आनी जगतला प्रमुख <hesitation> एकेश्वरवादी धर्मां पयकी एक। <hesitation> आसलल्या इस्लाम या धर्माचो। जन्मस्थान म्हाणान। इतिहासान महत्वाची भूमिका निभयता।